Aloa, pe-o ciù sento muxica clascica, me piaxe tantiscimo a muxica baròcca, a muxica do tedesco baròcco comme quella de Johann Sebastian Bach ò sedonca muxica clascica contemporanea e elettrònica e elettroacustica, i tòcchi de Luciano Berio e Bruno Maderna.